<hesitation> yanghangh mu né mu jiini ni né muu nsaana, nsaame di irootuma lé. Waama mu isaana itééka nini. Ni waagna mbur mo dingi ma langhi, mu la sickatighi, mbéle dan ni waagna mbur mo mootama, anda ruuma la mu la kaji. Soo kuma irootuma la ii ifontuna ni. Mbéle dan waagna nfuuntu roog nruu fontuna ni. Adééne mu la yick foo fiinangh né, mu la siigo, miidangh, mu yick foo nangha an dingi. Mbééla waagna nfuuntame roog, nruu fontuna ni.